Olana hita amin'ny fandrahoana sakafo amin'ny toerana ahitana hamandoana be, voalohany indrindra aloha izany tsy afaka tehirizana ny sakafo izany hoe io sakafo andrahoanao io ah mety efa sakafo efa ho simba na <hesitation> ho lo de efa olana voalohany amin'ny fandrahoana sakafo izay, ny manarak'izay ah aty amin'ny tany an-dalam-pandrosoana ohatranay ah de mampiasa arina fandrehitra sy kitay, ka raha mando be izany ny tany ah de sarotra arehitra ny afo de tsy mahavita mama-mahandro na mamana sakafo. <noise>